Tarein dafikani korjija adami tarei ijakia ker rakibosi, lakin telefonin dafokani wala fakin sahabanjango gosher isigjemon, wala faken wildango iska gosher isigjemon, wala faken baladin akhbark iska fehmemon wala menini donie hasalfika faken irbemon <hesitation> ien haja digida ien sokirakon telefonana sokafi taban lakin tarei sahila tarein dafikani ijakia joeitarnami eri tareinani tarei <hesitation> tamangon rakhisan telefon tamangon galia taban yani sahilaimo domadtani inenkarmedo telefonnani <hesitation> tarein dafosi gena.